تحضير الأرز وطهيه طريقة وايد سهلة; أول شي بتچيب الكمية اللي بتحتاچها من الأرز أول شي بتغسله- بتغسله منيح ، بعدين بتتركه شوي في المأي ، بعدين بتيچي بالأناء و تحط فيه المأي وتحط فيه معلقة من الملح ومعلقة من السمن وبتسيبه لغأية المأية ما تغلي ، بعدين بتضيف عليها الأرز وبتتركها من عشر دقأيق لربع ساعة.